<noise> दलदल केहति की सायत मोर मनमे अक्के ठोर बात याद अईता की हिँया पर बहुत ढेर किँचाकाँदा होइ । जेहमे मैं गडजिमु, धर्ती भित्तर पेल जैमु आउर बाहिर नाइ निकर पैमु <noise> काहिक की दलदल खास करके बहुत गिलगिल माटिके रहता । आउर उ दलदलमे यदि पेलगिलो <noise> तौ शरिरमे सक्कु माटि चिपटजिता आउर शरिर भित्तर जत्ते हलल् करबो उत्ते भित्तर जाइल करबो । आउ जत्ते भित्तर जाइबो तबति निकर्ना सम्भावना का हुइता कि बहुत कम रेहता उहिमारे दलदल ति मोहके बहुत ढेर डर लगता ।